जो रूस की संस्कृति है अगर वहाँ कोई भी बात होती है तो उन्हें पहले उस बात का उत्तर चाहिए तब तक वो बात को नहीं मानते।